بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ میں سُم شیر پہ بڑھ رہا ہاں۔ مڑے والد۔ اسیں خاص پٹھان لوک نیں۔ اساں جی کوئی پٹھان ہیں۔ باقی تو میں صرف شہر وچ پیدا ہویا ہاں۔ اتھوں وچ مطلب پرائمری تعلیم کیتی ہے ادنیٰ توں کین کے پنجویں تک۔ فیر اوس دے بعد میں۔ پنجمی چھڈ کے تو فیر میں ڈر دے۔ او مطلب پنجمی۔ چھیویں جماعت وچ اتنا مطلب داخلہ کیتا سی۔ فیر اتھے پڑھائی کیتی سی۔ فیر پڑھائی کرتے نیں۔ کردے کردے مطلب اے تو فیر میں میٹرک وی ڈڈری کیتی سی۔ اُتھے فیرا توں مطلب کھیلدے رہے نیں۔ مطلب کرکٹ دی کھیل ہوئی اے۔ والی بال دی کھیل ہوئی اے۔ فٹ بال دی کھیل جیڈی وی کھیل ہوئی، کھیلدے رہے نیں۔ فیر اوس دے صبح سویرے جیسے کہ اس مطلب والدین نوں سن۔ مطلب جیسا کو بس وڈا کر کے دینا کتاباں وچ۔ تھوڑا زیادہ مطلب اے کجھ کپڑے۔ کپڑے توں جیسے کٹان بن گئی تو فیر اوتھوں پیدل مارچ کرن ڈڈر ڈڈر۔ فیر سکول پڑھانا مطلب چھیویں تو فیر مطلب میں دسویں تک مطلب میں تعلیم اصل کیتی سی۔ کتاب توں تھوڑی داستاں دس۔ میں مچھیاں دا وڈا شوکین رہیا ہاں۔ مچھی زیادہ تر پکڑدا سی۔ سرندے وچ مچھیاں پکڑدا۔ پھر یار دوست ہونا نہ لگے پچھا کرو۔ ماں جی زندگی دی داستان نہیں سی۔ کہ میں اک ڈھاڈے مچھیاں پکڑنے واسطے میں سرندے اتھے گُزرا۔ سرندے تگےاں تے ماں دے نال چھوٹا بھرا سی۔ او چھوٹا بھرا مینوں سائیڈ تکھل دے دسدا تے میں مطلب کے کر دسدا۔ کہ میں سرندے وچ مچھیاں پکڑدا سی نا۔ کجھ تھوڑی دیر کولو بعد وچ دیکھدا۔ اے دریا آ گیا مجھے آدا۔ دریاے جیہڑا تیز سی۔ منا بھرا مندا آوازاں کردا رہیا کردا رہیا کردا رہیا لیکن بھئی تو دریا تو باہر آ تے کنا تو آواز نہیں لگ دے رہی لیکن عمر تو آواز کر دے رہی اے نا۔ تو میں اک پتھر تے تلے بڑے دا مچھیاں پکڑدا سی۔ مچھیاں پکڑدا، پکڑدا، پکڑدا۔ میں اک لالچ وچ آ گیا۔ لالچ ہیسی کہ اوں مچھیاں دے وچ اک وڈی مچھی ہاسی۔ او بڑی مچھی کو میں جیسے قابو کرنے دی کوشش کرتا ساں، تے بس او مچھی او میں اپنے ہتھوں نے نہیں ایہا۔ پوری ایسکو قابو کر۔ مچھی سی بڑی میں ہو ایسکو کس طرح دے ناں قابو کر سکاں۔ انواں پرامرتا آوازا مارے پِچھے آ گیا دریا۔ دریا پِچھُ آلیا پرامرتا آ وازا ماردا یار دے بھائی بڑو بڑو، تے ماڑے کَنّے تک آواز اِن آ سی جلدی۔ میں سوچدا ہاں کہ اِتنا ہو گیا کہ اِتنا مرے۔ پر اُس نے آواز دی مجھکو جیسے آواز لگی تو میں نے دِتا دریا میں سر تار۔ دریا میں سر آیا جناب۔ ایسا دریاۓ سدر آیا۔ دے بیچ اُسے مطلب مَجیاں۔ اے مطلب ڈال تو ہر چیز گندگی مطلب آئی سی تو مر گئی۔ دریا آکے مارے اِس چہرے دے اُتار آیا نا جی تو میں کو فوٹو خوشکش کر ساٹے دریا سن۔ فُٹ سے اُٹھاکے تو جیسے کہ کیڈے۔ پر ہمارا شہر ٹَکَل تے رہے۔ یا خدایا۔ حالانکہ مرا دل بڑا ہوا تھا نہ پیار والا دل تھا۔ تب میں تاڑی لا کر بھی فوج کے مطلبے تاڑی لانے والے تھوڑا سا جاگیا آگے دریا بڑا دکھا۔ دریا لیکن زندگی سے اللہ بچانا تھا۔ اُس دن میں جیتتا ہے۔ اصل کو اپنی زبانوں نے بھی چیک کراچی کنڈا کو اصلی کراچی کنڈا جیسے بھی مارے۔ یہ سب جُل کر اُس گاہک سے کنویئر پیغام کراچی کنڈے پر جسے تبصرے دریا اتنا پیچھے زوردار ہے کہ دریا سے عمر ٹنگا کھلیاں کر کے مو کو پیچھے مزے کی جگہ بن گئی۔ سوکی اُس جگہ تو تو سڑکیں ہیں نا۔ یہ سب کچھ دستانہ اُٹھان جیسے کہ سٹے میں اُس پیپر کی بھی اتنی زیادہ پکڑ کے مٹھانا چار پانچ کلو مچھلی بھی میں پکڑی نہ اُس کے بعد شام کے وقت۔ شام کے وقت آ گیا تو آسُودہ گاہکی شردھا کا استعمال سبھی زندہ سے۔ ارون جھا کا نام تھا تے۔ جسے سارے لوگ مدہوش جم ہو گئے۔ سیدھا قالین میں دریا دل بیچ کر بکھیر دو۔ پریشان۔ پریشان ہو تو بھی مجھے زیادہ۔ اور او جیڑے لوگ مطلب مرے۔ پیچھے دن سوچتے نہیں کہ بھائی کو ايسے کرن کسی کے ساتھ بار۔ ايسے کوئی کرنے سے بلبراہمن۔ اے ناو کھانے کو۔ اللا جی جا زندگی کر رہا ہے کہ بادشاہ زندہ صاحب بادشاہ ہوں۔ اپنے پُتر کو ہے۔ یار تو اِس طرح کا بچّہ اِس طور پر ايسا بل بنائے کہ اک جوان بچہ ہے۔ اِسکو کسے کی زندگی بچاؤ، اِس زندگی بچّوں لائے۔ جناب۔ جیسے کہ اِنہوں نے سُن کے کيتا کیا اُن شام کا ٹائم ہے۔ دریا دل اِتنی آواز ہے کہ او تو مرد۔ آواز کرو تو او آواز آتی نہیں ہے کہ دیکھو۔ خان سنو اپنے پُتر کو بھیجو کہ بھائی تو جھول۔ سپیکر کہنا لوڈ۔ سپیکر۔ پھر سن لوڈ۔ سپیکر آندا جی لوڈ۔ سپیکر دیتا مُ کو آواز کرے نہیں ہے بچہ۔ مطلب کہاں پر ہے نا۔ ايسے۔ انشاءاللہ کوشش کر لیا تو دریا تو باہر کرنا بھی تو قبر ہے نا۔ تمہارا بھی اللہ دے اپنا نام مطلب ہے کہ کافی مطلب اک جوان بنا۔ ہمیں تو بڑی دل بیچ بیچ ڈر ناسا اللہ پاک نے کچھ بڑھیا مدد دی تھی۔ سپیکر آندا جی۔ سپیکر کال بعد میں اک رس آن کے ساتھ رسّتے کا رس بڑی موٹی چیز ہے۔ اوہ رسیا! اوہ کرنے والا میں اُس کو، پھر اُس کو۔ اور اِس رسنے والے کیڑے نے مَسلا، کیڑے نے دل کا کام کیا ہے کہ بندے کو بندی زندگی۔ وہ تو پیغام ہی اُسی کے پولا جو تھا، وہ ڈولی چلدی ہونگی اُس سے۔ وہ ڈولی کے آگے جی، ڈولی آندھی جی سے سپیکر سے بھی دَستے نہیں، ذرا بچے تو اِس طرح کا۔ نہ، وہ سب تو پہلے کے گیتا جی اک کپڑے نہ کڑائی ہوگی۔ پہلے پہلے وہ پانی گرم کر کے، اوہ مطلب کپڑے تو نہیں ایسے؟ تو میں اُسکو ڈولنا لگ گیا، پھر آواز کی تھی اُس نے نہ بیٹھی بچے نہ پھر پیچھے ہو گیا جسے آیا گیا کافی ماری گیا۔ پھر اُسکو تو بعد وو ڈھولی ہوتی ہے نا وو جی جی وو تو میں جیناوے والے میں بیٹھا تھے۔ میں بڑا کرار میں چوکے بیٹھا، جیسے تو تو میں پکڑی اُسکو تھے چِکّتے چِکّتے چِکّتے۔ وو تو رسا ٹیلو ہو گیا نا رسا ٹیلو ہے جیسے تی وو تو میں کو جیسے تی پار کھڑے ہے نا سنتے آلا کی تو زندگی بڑی باسی جی ہمیں پار نکل گیا۔ وو تو گیا تو تو پھر باچا کھانا سونا مطلب ہے لاجواب کی چیز نہیں ہوتی۔ استری کے نام کو نا مطلب باہر کھڑا کے فیروسا کر لیا اور پھر کپڑے دیتے کپڑے لا کر کے پھیر میں بڑی والداشی بڑی والداشی کو پکڑ کے کھڑا یا پھر استری کا نام مطلب کار کے کار جُڑ کر کے تو پھر اُس تو پھر ممتا ہاں جی۔ اور اے جو اب ساباسا اے اے تو ہنومان جی ختم ہو گئے ورن سم کو ایک اور دستان سنا دے۔ میں اُتھو پھر اپنے سُمیت جی میں جوان ہویا مطلب ہے، اُٹھا مطلب ہے۔ اوہ یے تو میں جیسے ہی واپس جوونا جی تھے اک واقعی میں۔ ہو رہی ہے اِس شادی اجاں کو بعد میں لیٹ ہو گیا لیٹ ہو کے جیس میں۔ اوہ جسٹی میں نہ دوڑ لاکے جی نہ دوڑ لگ دی میں جوانو، سائی کی مطلب میں زیادہ دوڑ لاکے دی۔ سعید نے مالے میں میں بات کی تھی، میں ہماری دوستا سے۔ میں یار چور لگے تھے، مہربانی کر کے بڑی جان بچائی، سارے سییت نکل آئے نا، سارے سییت نکل آئے۔ ذلیل پاجی کے گلے کے گلے میں لیٹ ہو گیا، سر وجیبال کے اندھا اشا میں لیٹ ہو گیا تھے اور پھر مرے نال آئے نا، کتھین چور کتھین چور؟ میں تو تھا چور، چور تو پھر نہ سی۔ وریوا خیر نمستے اے، میں ڈڈورام داس ڈڈورو، پھر میں واپس تلکار جھلدا سا کو ذرا تی داستان سناما جی، میں کلاس فور میں پارٹی میں سب تو پہلے جیسی تھی ملاد، رويا میں بفے، سب تو پہلے میں مکھی کٹی ہے جی، مکھی دے تانڈے میں کٹتے، پھر اس کو لو باد۔ کو سنانا، میں نے کھنڈا کولوبا جی، ایسا کولے کو انگریز پارٹی آ گئی۔ سٹے لئے تو اک مر دیتے، اک عورت ہے نا؟ بڑے ڈائریکٹر سن مری ڈپٹی لا کے دے اُس تے ناری یار کی بھائی تو اک گلگِت ٹٹور ہے تو نہ نہ ڈپٹی کر سِنگھ میں جی ٹھیک ہے، صحیح ہے میں نہ ڈپٹی گچڑیاں جیتے۔ جی ہاں، باسی چیز کھانے ہے نہ انگریز سے زیادہ باسی چیز کھانے ہے نہ؟ تھوڑا جِیس چیز اور تھوڑا دل ہونا تو وہ چیز کھا میں جی میں تو یہ چیز نہ تو پھر پار۔ جیتے وہ تو واپسی بھی جیسے یہ لگے ہوئے تھے ہو گیا جیتے وہ تو انگریز بھی تو مطلب دو ہی انگریزی دو ہی مطلب؟ دفتر۔ ڈائریکٹر نہیں جی، ڈائریکٹر صاحب ہو بیٹھے تھے انگریز گیا ڈائریکٹر صاحب کر لو اُس نے بھائی اے تیرا بندہ منڈل دے داسا اے تیرے دن تو اے واپس آ گئے مطلب ہے کہ اُس نے اچھا جی بس ٹھیک ہے مطلب اوکے ٹھیک ہے فاروق ہو گیا۔ او سنا ہے او مسلانی اونے تیرے دُوں لائی رے اے سٹور دے تو بڑا اے سب او ٹور مطلب اے بیل بڑا یار۔ انگریز میں انصافی دے انگریز۔ او ڈائریکٹر کال کیا جی ڈائریکٹر صاحب، اے بندہ میں اپنا ٹور لگ گئے، اونے کو لگے اِس سے بڑا تو اے بل؟ اچھا جی بل بڑھا کے جی ڈائریکٹر کال گیا تو بل۔ اُس نے کسا وقت بھی اگر بڑی ضرورت پے ہے تو اے نمبر بھی ہے ملات ہے سارا کچھ او میرے کو تو پھر کارڈ گم گیا پھر اُس کو لو بات جی۔ میں ہاں۔ مطلب اصل مطلب ہے میں کلاس فور بھارتی ہویا۔ پھر اس دے بعد نہ مطلب ٹرین دی شریں دا کر دتا۔ مطلب جیسے اک دھیان نال فیلڈ وچ چلی گئی تاں اٹیک ڈی کلچر افسر جیسے۔ اس وچ دے بچے تاں ایس طرح دا اک بالٹی برتن کھا۔ پانی اس تے چار زمینداراں نے جما کیتی سی۔ نہ زمیندار نے جما کیتی سی۔ میں اک۔ انہاں کوں پنیر۔ چاول۔ پنیر ہوندی اے نہ اسدی بدلے وچ انہاں توں ٹرائی کیتی سی۔ انہاں نے زمینداراں کوں ایتھے دے پنیر اس دکھ دا استعمال کر۔ تاں پھر ایہ پنیر کوں جل نہ لگی بیماری، نہ لگی ایہ وی چاول دی۔ او زمینداراں کوں۔ میں تاں پانی۔ میں شرما کس کس طرح کر چوزیا کنڈوم ککڑی۔ ککڑی دا انڈا تاں اوہ پانی دے اتار مطلب رہا۔ پہلے چہرے کوں ترازو وچ تلے والا مطلب تلے سرے والا تاں انڈا تلے۔ سرے کہندا اے تاں۔ نمبک آندا نمبک آن والا مطلب جیسے کہ کیتا انڈا اتار گیا اتا جیسے کہ طرح سن۔ ڈائریکٹر صاحب، ایگریکلچر صاحب، زمینداراں دے یاراں دے بھائیاں تے پراکٹیکل زیرہ اے، ایہ تاں لازمی کر دے کرو۔ تساں تاں فصل کوں بیماری نہ لگدی۔ ٹھیک اے جی، اوہ پراکٹیکل جیسے کہ ذمہ داری دی سی۔ پھر پنیر جیسے کہ زمین۔ زمین تے لاو نہ جی تاں پھر اس کوں بیماری نہیں لگدی۔ پھراچھا پیور فصل ہوندا ہے ناں۔ پھر اوس دے بعد ایہہ اصل وچ مطلب ہے جی قربانی ہوندی ہے، آلو بخارا ہوندا، بٹانگ ہوندے، صاحب ہوندا جی۔ اتے مطلب ہے اصل وچ چتر تاں وچ گہہ دتا ہے تاں بندہ اک مطلب پیون کر دے۔ ایسے قربانی دے پنج پھل لگے ہن ایسے۔ اک قربانی جیہے پنج پھل لگدا ہے۔ صاحب وی لگ رہا سی، آلو بخارا وی لگ رہا سی۔ مطلب ہے کہ ایہہ دو چیزاں قربانی اپݨی۔ اوہ وی لگی ہوئی سی تاں اوس دے آسپاس بندہ اوس دن پیوان کر کے پھر اوس دا مطلب کو واٹنگ کر دے۔ پھر اوس دی شاخ راشی کر دے۔ شاخ راشی کر کے پھر اوس دے بعد ایسے ایسے ویچدے ہن۔ ویچ کے پھر اگے مطلب ہور۔ اوس توں نال دی حساب کتاب ہوندا ہے ناں۔ پھر تقریباً اک بوٹا جیہے نصیب لانے ہن۔ نصیب وی اوس دے مطلب توں وی چار کر دے تاں اڈیاں بھائیاں دے بعد اوس دے مطلب۔ اوہ پنیر وی اٹھدی ہے۔ پھر اوس نوں کھڑے دے مطلب کھڑے وی لانے ہن پھر اوہ وڈے وڈے درخت ہوون پھر اوسے نال۔ مطلب ہے بٹانگ وی ہوندے نال۔ مطلب صاحب وی ہوندے نال۔ ہر قسم دی چیز ہوندی ہے ناں۔ پھر اوس توں اتے درخت ہوندے ہن۔ اوس جیہی شاخ راشی کس طرح کردے ہن؟ شاخ راشی اتے ڈرکو تاں۔ ادھر اوہ اوس نوں بتلائے بغیر کول آڑی ہوندی، آڑی ہوندی، کنچی ہوندی ہے۔ پھر اوہ جڑی شاخ، جوڑی شاخ دو ہی۔ جو کٹے جو لے۔ پھر اس اس شاخ کو کپ دےں یا اس کو کپ کے پھر اس کو کٹ کٹ چھوڑ دِیا۔ پھر دو ہی سال او مطلب او پھل وی زیادہ ہوندا ہے۔ تے اے تاں مطلب او بوٹیاں آ گیا نا جی؟ پھر اگر اک زمیندار آتا جی، یارو جی، اساں جی زمین پے فصل نہیں ہوندا، فصل وڈا گھاٹ ہوندا۔ بیماری لگ جُلدی آگے پیچھے جُلدی۔ پھر اُسے توں بچا سے کے کر دےں جی۔ زمیندار پے سندیکی بھائی، تُسے ہر پانچ چھہ سال کولوں بعد تُسے اِس زمین کو راجا ہل لاو۔ راجا ہالے ہوندا نا جی کہ او زمین پے جس طرح جو کھدائی دو تِنّہ فٹ اُس زمین کو کھدائی کر دے۔ اُس زمین کو کھدائی کر دے۔ پھر او جُری اوتلے پلے پے او تلک جو ہوندا ہے نا جی، تریّ طاقت اُتار جولدی ہے پھر او زمیندار اُس پے جس حالت پھل لاسی نا جی، فصل لاسی کجھ وی لاسی۔ او زیادہ توں زیادہ ہوندا ہے۔ زیادہ توں زیادہ ہوندا ہے۔ پھر اُس کولوں بعد جی۔ اے گُچھے کو کوئی آنکڑا سنیں گے۔ گُچھے۔ گُچھے ہوندی ہے نا جی اک جنگل دے بیچ نا۔ اے گُچھے جریے اک گھر دے بیچ وی لگ جاتی ہے۔ اک مثال دے طور تے ایہ کمرا صرف ایسٹی کارروائی ایسٹی بدلے وچ جو کجھ کارروائی کر دِیا ہے مشین کر دِی ہے۔ مشین کو اک سیٹ رکھ دو۔ اِس دے طلاق تُسے جنگل دے بیچ لکڑ دا بورا ہوندے نیں۔ پھر جنگل دی تھوڑی مٹی ہوندی ہے۔ او مٹی دے تُسے بورے دے او، مطلب اُسکو تُسے مِکس کر سو۔ مِکس کر کے تُسے اُسکو پورے کمروے دے بِچھاٹ سو۔ مشین کو چھوڑ سو۔ دروازے پر چھوڑ دو۔ لیکن ہفتے دے اندر اک ہفتہ تک مشین۔ تُسے مطلب اندر کمرے وچ نہ آؤ۔ مشین لگی ہئی اُسی، صرف اندر تُسے اُسکو انسپیکشن کر تو اُتھا۔ باہر او بیٹی لگی ہوئی ہئی۔ پھر اک ہفتے تو بعد اک گُچھے دی پنیر دی اُٹھدی ہے جیسے مشین ساری کارروائی مشین کر دی ہے۔ پھر جیا مطلب نکلے پتے نہیں اُٹھدے۔ اس طرحیں توں گُچھے اُٹھدی ہے۔ پھر او مالک اُس گُچھے کو تقریباً اک پندرہ دنوں بیس دنوں دے بعد او پھر مارکیٹ وچ کھڑکے اُسکو فروخت کرائے۔ مطلب ایہ چیز ہے اچھا اک تو اک چیز ایہ بتا دیں کہ انوسویکرن وی نہیں ہے جیسے لوگ مونگ دی کہندے نیں۔ میں کرنا چاہندی ہاں۔ ایہ تیرے چینل دے ہی ہے۔ تیرے چینل دی تو اِتنی کڑی جی لسی اِسکو پیدا ہوندی ہے۔ اِسکو میٹھا دودھ وی ہُندا ہے اِسکو مکھن وی بندا ہے اِسکو لو ایہ وی بندے نیں۔ ایہ کس طرحیں توں بندے ہے جِسکو تُسے جیسے سویابین ہو رہی ہے اُسکو تُسے کسا کے تَپ وچ چھوڑ دو۔ تَپ وچ جیسے وی بات تو اُسکو چھوڑ دو۔ ہفتہ دو ہفتے تن ہفتے کو تُسے چھوڑ دو۔ او بالکل اِنہیں دے اگے بال ہی سن۔ بالکل او۔ آٹا بنجل سی۔ پھر اُسکو تُسے مشین وی باس۔ ہونا جی اوہ مشین کو پھیر سے پھیر دے۔ پھیر دے۔ پھیر اُسے لسی وی بن گئے سی اُسکا۔ مطلب دُودھ وی بنجل سی اُسکا۔ مکھن وی بنجل سی۔ او اِستعمال ہوندی ہے۔ اور کُچھ سوال۔ اچھا۔ اور اِسکا مسئلہ ہے جی میں تھوڑا سا کرکٹر شوقین ہے۔ میں تھوڑے کرکٹ دا چلانے والا تھا۔ میں بسا شہر جی پکش دا بڑا سب تو بڑا شہر ہے۔ میں کرکٹ سے ہے شہر وفا دے گراؤنڈ بھیج مہار نا وی گیم کِتیا جی میں کاغ بازار میں وی گیم کِتی ہے۔ میں کرکٹ دا اِس واسطے نہیں جی۔ میں کرکٹر اِتنا بڑا شوقین اِتنا بڑا شوقین ہے کہ میں آسان تو بڑا پورا سا شوت ہوگا نا کہ ایسے روٹی وی جلی ہے۔ نا جی ٹیوی آگے منگا لے کے کرکٹ دیتے۔ اَیسں والا مُنہ بند کر کرکٹ تمیز نام بڑا شوقین تھا۔ لیکن اِس گالا چوڑا بڑا تعجب نا جی بہت بڑا تعجب ہے کہ اَیسں دے یے سیاسی لیڈر ہیں۔ محسن نقوی صاحب نے۔ اِن کو سلیکشن کمیٹی نے جیسے میں بنا ملیاں نا جی اِن انٹرنیشنل کرکٹ پر بڑا گھر کرکے چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھو جی نیوزی لینڈ تو سمیٹی آلیں ہیں۔ نیوزی لینڈ کولو پاکستان فرام تڑے میچ۔ پاکستان میں کھیلے اک میچ وی نہ جتیا۔ پھر چیمپئن ٹرافی کتھّر گئی جی؟ اور دو نمبر تے میں اکھّے ملک آ۔ اصل جس ملک توں بیتی سب توں زیادہ چڑھی۔ اصل وچ کوئی مار ڈیوݨ والے لوک ہیں ناں جی۔ ریاسی لوک۔ مثال دے طور تے سردار یوسف صاحب ہو گئے۔ بابر سلیم صاحب ہو گئے۔ اصل وچ خیبر پختونخوا جی، جتنی وی مدد یا امداد کوئی ہے ناں جی، اصل وچ مانسروار نے بالکل اصل دل مان کر چار سرکل ہے۔ چار سرکل لے کے جی اے سیاسی۔ آدمی کوئی چیز نہیں۔ صاحب اونڈیا کو پیک چاہنے۔ انیا مستی نہ جناب۔ لوکھاند چولھے نہیں بنݗے۔ انہاں نے لوکاں نے نردھیتا جھلسی نہیں، کون کھانے جی وڈے وڈے لوک۔ کجھ شیخپوری کھانے کو چیئرمین کھانے کو کھانے کو کھانے کو غریباں مُسکورا ہے۔ ہلچل نہیں رہندی۔ ایں لوکاں۔ ݙیکھو جی زمانہ۔ قدیم تاں اساں وزیارتہ کر ݙینہہ لگے ہن۔ زمانہ قدیم توں وزیارتہ کر ݙینہہ اینا ݙتّا۔ وزیارتہ توں مطلب ہے آج صرف اپنا گھر ہے جی طلاق۔ ان کو پتہ ہے۔ مالکار دے وچ اینویں والے مطلب جوان تے ایسے۔ بی اے تعلیم ہے۔ ہک مڑا صرف پاتر ہے کہ اُس ویلے کو پولیس نے پاتی ہے سب۔ پیچھے تو اُس ویلے مطلب جوڑا تو کوئی ایسا ہی ہے کہ پتہ نہیں ہے۔ مارو رے۔ چودا پندرا جوان زندگی کو۔ ہاں، تک اپنی ذات میں بچن۔ چار بچن نہ کوئی نوکری شوکری ہووے نہ لوکیشن۔ ووٹ دے کاروباری۔ پچتر وٹ گےٹ کولونرو۔ اِن لوکیشن اصل لوکاں دا کُبیرا چھوڑے۔ اصلیہ تعلیم دا وڈا اِن لوکاں کا گھر چھوڑے۔ دو نمبر تازی اِن ترقیاتی کا کم یا کچھ بھی کچھ چیز آندی ہے یا آپا پر بندن۔ غریباں دا جتنا غریب جتنا ہیں۔ تو ہیں غریباں کو کچھ چیز نہیں ملدی نہ۔ راشن کا پانی یا کچھ بھی غریب اپنی جیتا۔ مطلب رَنّݨ عورتاں رونی ہیں۔ غریب مرد۔ رونے نے آپا۔ وڈے وڈے لوک۔ بنتر بن کے۔ بنتربندی کا کم کر چھوڑ دینا۔ اور پھر سے اِس علاقے میں اچھا۔ سب سے پہلے میں غلطی سے دیکھو نہ کتنی لگا پراثر ہوندی ہے بجلی۔ ایسا علاقے میں اِتنی۔ اگر یہ بھی دو گھنٹے دی تو اک گھنٹہ سیٹ۔ جیسے کہ ایسے بنا تار سا بلا جناب والا دا ݙیکھ جانے۔ اندر چار بلب بلب دن تو اُس دا بل کتنا سی ہزار تو بارا ہزار تو آٹھ ہزار۔ پھر ایسے لوک دے مسلے دا رکھدے ہیں۔ اَس اَس لوکاں دی گربت تے لوک کنٹرول کرا کے تھے۔ اِن وزیرا بچے لوکاں سُنّݨ اَساں دے بےڑا گرک کر کے چھوڑ دیندے۔ اَس دُودھیاں دے لوکاں بگاڑ تے بگاڑ کے چھوڑ دیندے۔ تے ہُݨ اڳلی ڳال اے ہے نا جی کہ اَسے اِن لوکاں واسطے جان کوئی کر ݙےݨا۔ نارے اِن واسطے مارݨے ہِن۔ اِن واسطے مطلب ریٹائرمنٹ کر ݙے ݙتی فلاݨے ٹائم چلو جی، فلاݨے ٹائم اِنہاں واسطے بورڈ منڳالو، جی فلاݨا اِن واسطے منڳاؤ، جی ایہ کرو، او کرو۔ اِن سُݨ اَجّ دےر تَک اَساں نہ بچّیاں واسطے کُجھ کیتا، نہ اَساں واسطے کُجھ کیتا تے اَسے ہوئی۔ درد غریبی مطلب دَرکار۔ لوک اَساں توں وݙے نہیں تھی سڳدے۔ تے ایہ وَریں ہِک ٻئی مثال اے ہے کہ اَجّ وَرُن. اَس لوک دے کر اَس اِن لوکاں اِن لوکاں دے بارے وچ۔ یا اِہ لوکسن دے بارے میں کچھ سوچیں نہ جان اَس کچھ سوچیں اُن دے بارے میں۔ ہور.اگلی گالی ہے نہ جی، تے ہُوں تُسینگو کوئی اور داستاں سُناؤں کے ہُݨ اَسّیں بھی تھوڑا مُڑ کے ذرا مارا مَنہ جوئے کوئی جانواں دی، تے اِفطاری دا ٹائم ہوسی۔ پھر تُسینہ مُلاقات ہوئی۔ انشاءاللہ رحمان تے، اَسّیں آج زیادہ تر مطلب نَتُوںاں بنا۔ تے گُلوکاݨی بھی میں بڑی عرصے تو کر دِتی نا۔ تے گُلوکارے کر دِتے نے۔ نَتُوںاں نہ سارا کوئی۔ لیکن پھر کرے تے تُسّیں-اَسّیں کوئی ٹائم دیندا نہ جی۔ تینں نمبر تُسّیں اپنا دیں اَسّیں۔ انشاءاللہ رحمان تُسّیں اپنا رابِطہ کرو۔ جاؤ کوئی تُسّیں اَسّیں انشاءاللہ رحمان